في وقت فراغي بحب إني أقرأ صراحة، بستمتع جدًا بقراءة الكتب الأدبية والروايات خصوصًا القصص الرومانسية، والأدب العربي أيضًا -باللا- الكتابة -مم-مهتم، ومحب جدًا للكتابة والسفر أيضا بحب أمارس الرياضة وأقضي-ال- <hesitation> الوقت مع العائلة ،والأصدقاء ،أحيانًا أجرب الطبخ.